Kwa- kwa ilehaingi leheriapho naa <hesitation> inyi- inyi maisha ghakwa ghoshwe nileherie- nileherie kwa nigherie kwa koko na kaka. Thile herie sana kwa papanyi, ndeherie kwa kaka luphaha kindu nchi kumbuka ni kaka- kaka wakwa alechi- alechikama, jahie na madegelua, aleghire naa- kaka aleghie na ishine ishine yee- yekamia mighuba. Lichi- lichi jungulutwa lua kindo nilefurie njirinyughubha njafiya kamwa kimthaneghe shukumaa korona iyeki- ishindilie ikamighwa ili- kwa shukuma lijunghuluka. Wanyirephoririshi mfiru wa kama niumba leurihie maana pakharai, injungu teishineli. Mera mfiri- mfiritho nithomfiririwa mighupha na inywa juice iya ya mighu vachilagha lukwa aha emiruku ndilefurie sana. Neminyiko mkukwoa wastani nilehirikwa kaka naa nilefurie mana kaka na koko phaleghire hadithi ikaphua kaphua hadithi na findo fidu fidu vya kana kwa fiphona kwa koko na kaka.